Se piggia l'argilla, ch'a l'é comme unna specie de fanga, compatta, ch'a se peu modellâ, dâghe a forma, e pöi comenso à trovâ a conscistensa giusta, che a no segge tròppo mòlla, e ghe daggo a forma che veuggio, no l'é che segge guæi boña, eh?!